Manga ya kukaanga nadalakatungala lakini manga ya kuchemshwa kaidkuridhika mahudia <hesitation> ndiidikoma ichemshwe kiodokoinaze. Pia danifaakadida roho kukipindi iwoke chain yangu kwanza nipata maziwa kamanaitamani nipata kikombe kimo cha maziwa au mikate ya kumimina mnne na mahage kikombe kimo cha mia tatu hapo namakimachai taimuya ugai namjengwa takuwablandina ketetajambehuko akapate visamaki vitatu vya shilingi miatatu ni mboga na wanangu tagateguta lakini hili daga yabadomwanza naona na miaka kama nane <hesitation> moyowangukadimo kadidanakahikaisasa ivenogahimoto na heli nichemshe ugali idodonangogo naguda na ugali kakosa zamani. Kandetu gwakaipenda kipindi hicho cha zamani bada na nyama ya nguku maana bada na nguku hata mbovu unataka kufa sikuhiyoaona Bada na nguku mjemeeivyo ujeekaikoduniani zamani nikiwanaarafikiangu kiarabu kiwanayetanga kazanaetanga mbaka nyumbani kwetu lugoda asidebaja deka lumanya bada na bamia nakusengasenga <hesitation> mbona timbua msenga katekunga atumbukiza akavutakavivutika namwambia bwana kandima ukwema kandevikwai asema sijui lakinisasa hakuna mwarabu wala muhindi kila mtu badadimanya kwasababu wengi wazaliwa humuhumu kini kunakandemuheya kabada kanyama ya nguku wanyama wose kananao nguku na nimemaliza <hesitation> kuna ngande ya pue watwangasembezie mashine zamani wambiewatwanga wenyew watuwi watwanga tui ni utandawazi watwaga machine sembe zikatwaga wakauwa kipimo cha kandeakwendea mbwikapue kama maharagwe kakilomwengamapemba kimwige kilo kasorokaudepue zikweha mahage nyakuse kudoa mahage kulohenga kilo mbili ilikande iwe nyingi kande iwe nyingi lakini pue kazidika maana pue weza ukada usikie muye namuye tiwadawahajeolodimahage awakaekipindihicho wenyenekatumiwahage kunaadapepewamàsegwasengwa tepatwitapwa Nadeguwa papai yadagale komae dasengwasengwa danyola dei dasengwasengwa bits kusengwaseangwa gandua masufuria <hesitation> mapepa yaiva mapapai yaiva vyaswaga na uhawa vikasagwa vikavinda <hesitation> mapepa badilika rangi wesino njano mwagia nazi mwagia Nazi wasehuka <hesitation> viva waomoa <hesitation> ugaidi uguuda sikuhiyo hakunakambwendi yemwie kamapwiwe zakitapwa mapapai namapekepeke kandetuhuma huti zamani mahuti ni wachaga lakini hukukwetu pia mahutiamema ni upishi utiwadisengasenga wadipiga kwanza wapika nyamayako waichemshanyama <hesitation> ikaiva tayari waikaanga vitana waikakandani wapika mahuti yako yada <hesitation> yaiva yakahe mahuti wasagasaga yale mahuti wages kama ni nazi yasiokakae mahuti yasiotakakuiva wages nyama wakoroga Ukakorogauvinda teyari vyose kwamba vaivakae ukawezakwamba waomoa uti wananyama sawasawa mtundaudai na nyama kihasi cha ukimwenga kama kunakitambi basi maana mahuti wenzetu wachaga ndiomana wanenepa kuda mahuti wadana nyama utumbo au nyama uchanganyamahuti lakini sasa sisi huku hatiependa màhuti nitayahanda lakini nitalantala mtu mpika huti kwa mwaka Mara mbili nitatumia kuchemsha likaiva ada na limau nakitoheo hicho lakini wenzetu wachaga mahuti waena nyama hatadueda ya kuchemswa mtu apata samaki au nyama yakukaanga enda na mahuti mikandeendanakugona basi kutamanikandetu kidinda.